طبعا لو عندي طعام في مجلاة وعالجة <hesitation> ممكن أول شيء أغلي موية وأحطها عليه شوية، بعدين <hesitation> أجيب <hesitation> سائل ال- الصابون الخاص بالصحون أنظفها أو ممكن إني أحطها على النار وأحط موية مغلية وأخليها تغلي لين يروح ال- الأكل المحروج، كمان في طريجة إنه في مستحظرات معينة تنفع وأظيف عليها كمان بيكنج بودر أو ملح الليمون، وتنظف هذي البواجي الطعام الحارجة اللي عالجة في ال- المجلاة.